<noise> Achame ang'alalii kutiti kutit ap chego, kutit nepo gaa kutit nekase chitukuli, kutit nekingesichechi keng'alalwechi, achame ang'alalii kapsaa. Achame kutit amuu kase chitukul kase lagook chemengech, kase piik cheyosen ako nging'alal ikose ipaipochinii. Ikose ipoipochinii amuu kutit ap kaa kutit nepo mama, kutit nikikinetin kokakisichini, `akokiking'alalun kokakisichini, akoneti piiktukuk chechang chepo keny. inetin akopa akopa atepto nekararani inetin akopo tuk chekissomandai eng kutit mite kitaputnekikisir nepa kutiti konetin inai komie akinai isoman ko ndakainai isoman kitaput, nekikisiree kutit ap kalenjin ko kainai tukuuk chechang'ii kokainai kimila nepo kalenjini, kainai ateptop keny chepo piik ap keny chepo kalenjini. Kainai <noise> ile kigiete nee ko kikiyani nee kikiame nee ko kimegeame nee, akinai tukuk che kichoptoo amitwogik chepo piik ap kalenjin, konet kiinetin kogo nenguung'ii konetin mama nenguungi inai ing'alal kutit sinai ichop tukuk chechang sinai ichop chego inai irip teta inai akot inam lakwet inai tukuuk chekikesendoi lakweet <noise> alen achame apaipachinii kutit ap kalenjin.